Tuw kaaratuya karatu naja su manage, mauzura irilimi mani du airilim naja sumunagu karbar min gina bur naja su mu nagu ku ilimi jan dmdu nasara nasaraya nada jan aba du chuny silagar uduy ilimi jan dum du aiu kari duri ilimi jan agivar kari ilimi jan girar mota ilimi jan agirar jirkiyar kaka sun dumji ivir da dy kiki yar kuwa ni sundum ji ivir luy kabar ilimi jan angar suyarku ashili mania aluna kukuya ku ku aiu ku ku jan abaga suaka ku kaza kariyn dum ji ivir haku aiy ilimin asiy agari maya kulaban mji akur lune kari haya sai ilimi jan asili agari gadu barmi naja sumu mgu maga agailimi guil ivi aiy dugu kura mai aladimay naga naga sumay nagatukur sunagum yamay gadu barmi naga aga ilimi ilimi najia su muna gu ba dama uduya su muna gu nyu uvlu ilimi jan sunana ban naya bul naya ivir ya kur ya abur ku nusha alhiya ilimi kadu bar mi majia aga ilimi kaka guran gaku aba. Aiy ilimin ashiliagari wu dortor aban managana doctor ilimin gar a gun a gum alum ma ilimin aragu nagun loya kaka barista ku chya ilimin ngashiliagary magan da luna makaranta namai ilimi balhka shiliga sunagum nan um mai sai duga luna ma karan tana maga luna makaranta saiy dugu kuru balhik iuna mai kuwami suya nga luna gadu bar ilimi naja su muna gu jan ma uzur nda luna makaranta a ragumai nji anu a buri minna agu aiy nda fiya nusha guy umakarantami kuna uzur guy aiya makaranta mai iuja maka ranta guy maga fiy umakaranta ku dugi jan sudugu angiriy udun ya dukuwan mdu ivir kuku li kuja nall ilimi anu uzur gunda gadu bar ilimiya jan sumunagu ilimi ku aiy mai chu achutu rikur mai kalurmdu azuwana dugar naja gomna naja subaban kasa naja puropiso naja gomma aiy naja shugaban kasa aiy makaranta du jiya aiuna wu ilimi jan a shili aga masayi ilimi jandu mji ayun nmji anu aburi kai kuna dugi naja puru piso naja akarantur jari dunji a magar nga ara bul dam bul ma awavi usy muya doctor damji aiy ilimin ashiliagari ww usy muya gomna dum ji akura nu aiy ilimin ashiliagari wu malhaguyi kura ga ilimi. Ya mji nay ya say du mlhagay aluna makarantanah. Jan illmi sumana gu dumji aday anu nusha kudugu adulna kaiy guy kuchi gang ngudiburtu poku naiy makaranta anu uzur zamanr afay kuya zamana ilimi zamanur afaykuyi zamanur makaranta aiy ndugu zamanar ya ndandai na mai ku du uzur ku la yu makaranta ma zuwa ayi najiya sum najia alu kumi akuwa kar zamanr afal ku zamar ilimi zamaru wavi mji asanu aburi muya dortor dum jir asuka gu muya muya porofiy so dumji asakagu aiy muna guwu naga wadi wu naga nwa musu da guwu gadu bar uzurguy araga ilimi uzaguiy anadugal kur kabi du uza suy sukana dugal kurna chu nagu adar boniy saidugu adar bony maga dary bony na naga zuwa cham, porku na gua paya koba chum porku gadu barmi ku uzurna aiya na makaranta kuja ana aga ilimi na kuja asy barun ilimi aiy arajama nagu asar aragu nagu ahubar lhuvu du kurun gadu bar nu shaya aiy chacha nusha du kuranda abathka hur ilimi mai ama jan maga luw ga luw agaduna makurguy ga kidu iju chug u iju abaran ma uzuma arana ga ilimi chu najiya ara sana anu unguddach abur bulurya jan airy makaranta anwya niy ma gunay aiy makwanta aban dujara nuanu unugund ma manamu an giri nwsha kura liry makaranta kura ilimiya aiy munagumai. Gadu bar ilimi ya naja sumusdagiu naga baihka mai kulu jamr dunyaku gaga ilimi gunyi ukuraju naku nagara nagamduduga buchi nakum nagarana mdu dugul mji sijia nwan mjisi thuvun gadubar nagu nagaga ilimi giyi ama magu kura ga ilimi wanyubu gu bungu wanga yu bungu yiu zamu ra zamani ilimi wanyi bungu sai dugu wayi yi guri kakadukuni chip ukara guni saidugu kurgina mai mjiyi chitur chuchin mai dunya ma chuchingi gdu bar maga ga ilimi jan zamur faiyku ilimi janu odani amu nusha managu bul naga dami ilimi anu zurguyi maiya naga innar asar asar ahurnry